يا طلاب اغيد احكيلكم على موقف صاغلي باحد الاعوام انو كنتو شاب حالي حالكم كنتو ادرس واتعب واجتهد علمود احقق الشي الي احلم بينو واحكي الموقف وابدي اشد انتباهم لحد ما اصل للشي الاغيدو.